खेलों पर पैसा लगोणु अपनी एक निजी विचारधारा ह्वे सकदी। पर यू बहुत ज्यादा खतरनाक च ज़ब हम थें ईकी लत लग जांदी। हमारु अकॉउंट बैलेंस खाली ह्वे सकदु। और साथ ही हम अपना परिवार थें आमदनी की अनियमितताओं मा फंसे सकदिन।